हमा देशा लवोग ता भाई क्रिकेट खेलाना कब्बडी खेलाना अर हॉकी, हॉकी हमा देशो राष्ट्रीय गेम ची ता हॉकी हम खेलने ची तो और भी छोटा मोटा खेल छिन सभी खेलन क्वे यन नी जे मा हमा देश पिछन ची सब माँ अगिन अगिन ची।